मैं हमेशा जु छ अच्छा तोहफा पसन्द करदू छ। यू निर्भर करदू छ कि मैंक के हिसाब सी तोहफा देन छ। के का गृह प्रवेश कु तोहफा देन के का जन्मदिन कु तोहफा देन, के का शादी की सालगिरह कु तोहफा देन, के का शादी कु तोहफा देन यू डिपेंड करदू की ऊ इन्सान कनु छ, उ इंसान जवान छ, बुजुर्ग छ, बच्चा छ वेका आधार पर मैं तोहफा चुन दु छो ऊ सबू तें बहुत पसंद आऊंदा छ।